गंदा सीसा थै साफ कनो ते सबसे पैली योकू कपडा थै पाणी मा डंला डिस सॉप तै भी वेमा मिलोला फिर वे कपडा तै सीसा पर पोछला। फिर सोखा कपडा से जू सीसा वेथे पोछला। और सुखोला। अगर ज्यादा गंदगी। होली त हम सफाई कुन जू सीसा क्लीनर च वेकू इस्तेमाल कैरी सकदा ।